Liƴƴi ɓe kutinira bibeele maaji, ɗe kuwtinira-ɗe a matsayi steering koo injin dillirɗum. E ɗe kuutinira-ɗum, e ɗe kuutinira-ɗu ɗe keɓta keɓta koye yahta e warta haade maaji. To e woodi ko warta torra-ɗi, koo nawna-ɗi, ɗi mbaaway ɗi keɓta e bibeele maaji ɗi njannga mataaki.